Useni ngaɗee munyal, mi ummilawake ammaa Allah waɗaayi mi yotti - mi yottii bee law, mi yecca-ɓe koye waɗi mi warilawaayi.